والله انا اطبخ اندومي يعني هاي حدي انا دليعة ما احب اطبخ اشياء عوده الاندومي تسخن الماي في الغلاية بعد وتحط المعكرونة الاندومي في الصحن عقب لين يصير الماي حار تكته على الاندومي بس وتحط الباودر الي وياه هاي في الجيس يكون وتخلطه وبس هاي الاندومي